Sɛ ntɛteɛ bi kohu aduane a, wobohu sɛ obetware aafa ho saa na ɔkɔ. Ɔkɔ a ɔɔkɔ akɔfrɛ ne nuanom so a bɛwɔ beebi aba. Sɛ aduane no so a ne bɛtaa yɛ saa adeɛ wei. Bohu sɛ otware ho a na ɔkɔ na akɔfrɛ bɛɛ a bɛwɔ hɔ no so aba. Akyɛre a sema kakraa bi behu sɛ bɛyina bɛ aba abɛtwa ahyia aduane ne ho. Sɛneɛ aduane ne kɛseɛ si teɛ biaa, wobehu sɛ bɛ bɛkyɛ mu nkakrankakra. Bɛkyɛm a, wei fa bi a na ɔde adi kane. Wei so fa bi a na ɔde adi kane saa, Akyɛre sema kakraabi no wobohu sɛ aduane naa na ɔso a ɔda hɔ no, ne yinaa ayera ɛfiri hɔ. Bɛ akyekyɛm nketenkete de akɔhyɛ bɛbɔn mu. Nti kwan yei ne ntɛtea fa so a bɛnya aduane de sie nsɛ ɔbɛyɛ a nsuo tɔ anaa sɛ bibiaa bɛto bɛ biaa no bɛnya aduade adi.